<hesitation> kodo nó, kandoyo no nra nuruté kodonro no nama, no nama xa ku nama tiachi hón, nama xá ku nama dii té ku dandu kun dani idi ni dii ku diki nrá nú kunu xana nana xa'á tichí, té ku kuita nu kunu, kueti ka kuno xhin tinrano kutu kunó kuuno xatanra no tindi nuku, unu iho kué nanyi kadanro xana ndo titnti nranó xananró xanakena nro nguan dano, té ku xaxhi nió no nguité nguitano kadanó, mo in tado xanadó dondano, ko nino na nri xa'á kadanguana kadanguano xakano hó, kidnú tengua xadakantanó xonxa nadanguano nrá.